ذات مرة، عُثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب. الشخص اللي لقى المفتاح قرر يجربه على باب قديم في بيته. لما فتح الباب، اكتشف ممر سري يقوده إلى عالم مليان كنوز وأسرار. كل باب في هالعالم كان يفتح على مغامرة جديدة، وكل مغامرة كانت تحمل تحديات وفرص لاكتشاف أشياء ما كان يتخيلها. الشخص قرر يستمر في استكشاف هالعالم، مستفيد من المفتاح السحري اللي غير حياته.